אלשַחְסִיָה לי דימה אלהמנתני היא מוסא בן מימון אלטביב אלפילסוף אלמע׳רבי, עאש זמאן צע׳יב ולכּן בקה ת׳אבת עלא אלעלם ואלדין, ג׳מע מא בין אלדין אלעקל ואלתסאמח, וخلָא את׳ר כביר פלאיהוד ואלמוסלמין, כנשוף פיה נמד׳ד׳ג דיאל אלאנסאן לי כיחדאם לאלאַנסאניה בלא מיְדְרבּ לחסאב לאלאצל ולא ללוג׳ה.